Geseji organic ɓe wodi tsada, ngam un remaa dum e kemika. Ɓe moƴƴi e aduna, ɓe waɗi ɗum moƴƴere darndol. Ko ɓe waawi waawde fiya geseji ba organic, kono so a waawi jogude ɗum, ɗum moƴƴi. Amma ko geseji jeɗɗi, walla ba organic, no moƴƴi e nyaamde rewɓe.